Duniyaaru fu jodata jam, ngam wala no watta ummatoore hauta joda jam, ngam komoi be numo mako be andal mako be bo ko o larata kanjum on woni dai-dai. Ngam mai duniyaaru jodata jam.